Inama uk sagale inin nyatu kurtumia iyo chips yeden sunday rost yedeni ishisun ta duranit fon midasan fon diko ibid keskaeni diko wodanuti conishpast yeden foolingshing breakfast yeden okokan faa aminen marage fa kabd iyo tamato faa conteg faa iyo sunen fon kabd scotchegg ishisunen fon kabd scotchegg kabd ishisun okokan gugurda faa Huggies yeden aminen tokinen tod in the whole yeden ta ishin nyat ishinsuninen kitungu faa kabd